صراحة، أحب ألعب كرة القدم; لأنها تجمع بين الحماس والتحدي، وأحب أجواء الفريق والتعأون اللي فيها ،الشعور بالفوز بعد مجهود جماعي دأيم يعطيني طاقة إيجابية!